Emi dze dza ͻfa abͻdze ho biara m'enyi gye ho yie ne dɛm ntsi mebɛpɛ dɛ mebɛtsena pata ase bi wͻ kokoa bi do sen dɛ mebɛtsena nkan no haban mu osiandɛ hͻ dze mehyɛ dan mu nunnhu wiadze mbom metse koko no do a, moto m'enyi a muhu wiadze nyinaa na abͻdze fɛɛfɛw nyinaa. ͻno boa me ma mutum megye m'ahom yie. Ahomgyee yie paa na ͻboa wo ma itum hyɛ biribiara ase yie.